بما إننا أول مرة نتعامل مع كائنات فضائية أنا عايز أعرف ازاي قوتي الخارقة تقدر تقف قدامهم علشان كده أنا محتاج أعرف بالظبط طبيعة الكائنات اللي هواجهها بتاكل ايه وبتشرب ايه بتمشي ازاي وكمان ازاي بتقدر تهاجم أو تدافع عن نفسها أنا كده كده واثق من قدرتي في إني أتغلب عليهم بس بردو كل ما تعرف أكتر عن عدوك كل ما تقدر تهزمه أسرع.